Wemsa kwa kwanza kumaya tabia kweye shinda atanafe basi kwenda fo kwa kichenikfo manya kulia hata na maendeleo ya kuna dia nadie ndilia ata basi kula ntu kwamba ahhm kwaende ndende nikwani jitambulisha tata na mama wakamaya susu nrafki avo basi kwa mayangwa likuanave